Ja ntakaiyo in ve'é chi ki kin'ó in pinturayo te gnao in in bote te yuan te gnao ja ku kokoyó jakú te gnao jaku ntute te yua te kavanuúyo te nu ni ntií ni kavanuú yuan te keja'ó nta ntakayiyo jin nu ku in ja ja ñuúyo a te ntakayiyó yukan ku <hesitation> ja ja ntaka'iyo in ve'é chi nu na yuka ni kin'ó chi ma kantía chi kuni ja ma sakanuyo ji jaku ntute yuan te ka'avanuo yuan te keja'ó ntaka'áyo.